<noise> naꞌ xne yu or diꞌlse bukwaꞌn chenma ya diꞌltse naku ikaꞌma ti teren o gakma lidz nap nlema o diꞌltse bukwaꞌn c̲h̲uꞌnnma ic̲h̲ë xfamiliama xneꞌ guꞌnnmu y dela loꞌwa ic̲h̲ike wen nap nle c̲h̲ak ldoꞌma.